Laboratoriyada hosil qilingan suniy goʻshtni hech qachon yemagan boʻlardim, chunki bunda tabiiy organizmdagi mahsulotlar, yaʼni ingredientlar, oksil, uglevod va yogʻ miqdori yetarli boʻlmaydi va sintetik mahsulotlar odam organizmiga albatta zararli taʼsir koʻrsatadi.